ki kọọrọm mọ miimọ nan taan ɗikɗik tiki kọọrọm mọ mii ti sụm, <hesitation> wamọ yaya gụm yaaz gụm yaaz kina waa mụ wa mụụ waa zẹ waa mụụ waa mụụ waa mụụ waa mo.